Oke, masalah gawian lah. Menurut ulun nang pas tu, nang sesuai lawan kehidupan kita. Nah misalnya, misalnya begawinya dua belas jam, kada sesuai tu lawan kehidupan kita. Kita kan hidup sahari dua puluh ampat jam nih, nah misalnya dua belas jam begawi, istirahat dua belas jam jua himpal awak lo mun kaya itu. Kada tahan sama kaya <laughs> nah amun yang menurut ulun pas ni, yang begawi tu seminggu lima hari ya kalo. Nah munnya begawinya tuh sekitar tujuh jam lah, pas tu gasan- gasan manusia biasa lah. Nah amunnya labih pada itu menurut ulun kurang pang. Nah misal, soalnya ulun tu bahari suah begawi nang sampai hari sabtu, anam hari ya kalo. Nah begawinya tu mulai jam lapan sampai jam sepuluh. Uma ai, kada tahan awak. Menahan tu paling lima bulan tahan ulun begawi di situ tuh. Di banjar tuh bahari. Habis tu kan ampih kita, oleh kada- kada sesuai lawan pola hidup, kada sehat kaytu nah. Munnya dipaksai kada baik jua ya kalo? Nah misalnya begawi labih dari lima hari seminggu, nah itu tu sudah kada pas pang gasan manusia lah mun menurut ulun, nih. oleh kita tuh ada jua kaytu nah istirahatnya, ada jua begawinya. Misalnya dipaksakan begawi tarus. Kada tahan kita. Nah, habis tu kalo nang ngarannya manusia ni lain robot. Nah, perlu jua refresh apa, otak ni munnya pina baku sudah dipaksai begawi kada jadi napa- napa jua ya kalo? Begawi malah jadi beban mun nang kaytu tuh. Pokoknya saimbang lah, saimbang. Amunnya sudah nyaman, nah itu nang pas. Misalnya sudah nyaman surang ni lawan gawian, sudah santai. Kada, kadada istilah apa menggerunum di hati tu nah kadada, nah itu pas dah tuh. Misalnya ada, nah munnya ulun cari gin nang lain dahulu nang pas. Munnya sudah takumpul lo, nah ni pas kita bagawi kan menabung dahulu nih. Menabung dahulu. Banyak orang ni bisi target napa- napa kaytu na. Ada yang handak kawin, ada yang handak beusaha, ada yang handak napa kaytu nah. Misalnya sudah takumpul, sudah ai jangan telalu cangkal begawi lagi. Nah, sesuaiakan lawan target. Apa lagi misalnya handak- handak beulah usaha pulang ya kalo? Nah pakai duit tabungan tu usaha. Misalnya sudah jalan usahanya nyaman ya kalo, kada usah begawi umpat urang lagi. Nah misalnya gagal usahanya dah ai begawi pulang becari modal <laughs> sampai nyaman. Amun gagal tarus, dah berati kada cocok beulah usaha tu.